Mitobiky amy tragno bevata andrenivotsy tia satria andrenivohitsy misy fivoara andrenivohitsy tegna <hesitation> uhm mivoatsy saitegna hanao raha maro; hianatsy raha maro toy zay gnambany vohitsy agny l mikilopikilopiky avao ny say tsy hainao hoe magnino na magnino